Gori elon gogra ikani ademree fa eska teagmona husan sematiy teni fa foga sokie Fa menga alina? Fa in agar toka Kedeka fa orkerakena Hiker fa orkerna? Wida fa مكيف ka ganina kokiga amn tereka wesila tekn khartoush logo In مكيف shogolokani fa in tuge ka orkira ke, ademri fa eska teaginan, fa goo eska mesie ga kagenan